Item enu, akpa item mbode ke uwem mmi emi anamde ndi se ndide emi edi item emi nte mmi okonode min. Baba mmi ọkọdọhọ min ete mkpo midighe ọku kutuk ubok. Kunyene ayan itọñ ke mkpo owu, se mukemeke unam kuyire. Item oro afam ma anu̇ ke uwem. Kunyun utre ndikpono Abasi mfo nnam mkpo nno Abasi ke efuri esid ma efuri uwem mfo. Ndin ke ami mma nkada item emi toȳo ke uyin tutu baba mmi edikpa. Item oro afan ma ami. Nyeneke ayam itọñ ke mkpo owu, mmenke mkpo emi midighe mkpo mmi, nkaha ufok nkanam mkpo eme ekėmede ndinọ enyene ufọk enyene mfina, eseme, atua. Item oro afan ma ami, mmekude kuwem mmi siɛk mmemen e nsin ke adinam mme mkpo oro ọkọdọhọde min kunam, nnyin nnamke mmo. Se ekeclọhode min nam oroke nnam oro adàde ufan ọsọk min, anam min ndi ɛe ndide mfin ami, ma ndito mmi, koro eyin mikipke item ete ma eka ọduọk idem. Anei ṇduokke idem mmi koro mekip item ete mi ma eka mi okonode min, afan ma anu k’uwem emi anei ndude ke isọñ enu, korondaha Abạsi mora mbra. Kied ke etu item e konode min edi oro. Mkpọkom kpukpru akakura ama kutre ndima Abasi mfo, kutre ndikpono Abasi, kutre ndinam mkpo nno Abasi. Item oro edi Ɛe ndade ndu uwem.